E raha agnampiane gne titely e anzara ame tontolo iainany akoatra e famo- famokara titely da gne, ohatra hoe: mampa- mampamogny gne vonikazo na ma- mampagnisy voa an'igny voankazo, magnano akone e paza za zao, tognony e paza raika, mampifanambady zava-maniry zany gn'asany koa.